Suket yah koluk ninik kik, sukat amik sau...suket ukun topun amik dalem daleh amik dalem tanak amik sau. Ineh koluk keninik kik. Aaavik pengawu iteuk. Avik de ineh pe akeuk koluk ngeninik eh.

Yeng akouk mojam kurek kokat liwet kek ayuk pon jah langit. Ayuk kek pani, ayuk kek wasap. Yeng akouk mojap langit, mojap liwet kik ayuk pon. Yeng akouk mengingat.

Yeng pun adui kalau borat dan borat bukui nanouk yeng peritah miepe monak ireh rigit monak ireh bajet monak ireh tabah adui rah yeng keh

Kelunan lagu koluk tan kik padik kik sedirik, lakeik kik sedirik, tamen kik sedirik, kelunan kik sedirik koluk tan kik lagu. Yeng akouk lalek koluk nat ireh jah, ireh lobuk lah. Pun- pun peh akouk koluk nat, pun.

yeng pun dauwk ade' lagu yah koluk keninik amik, erei..dauwk sape' tuwerk ineh neh yah koluk keninik amik..yah jin ukun topun amik tesau. Sumak dauwk sape' tuwerk ineh koluk keninik..

Langit iteuk petaget terk yah manouk amik basak, yah manouk amik mendarem. amik peh tuai jin juk, amik peh melauk, amik peh madarem, nanouk terk, nouk langit ituek taget terk.

Akouk koluk ayuk barang- yah pengejian neh barang lobuk yan konak tog tv, ijin, pon ka, daven. Semuah inouk inouk yah eh ayuk ayuk amik barang lobuk.

Pun ireh petonak piak boken dalem sekulah amik. Pinek yah tenonak ireh tong sekulah amik, tong daleh amik. Piak lobuk, piak ivan, piak oraputih. Semuah neh ayuk amik petonak, yeng pun yah yeng amik petonak.

Owk.. pun..pun ireh motit sape', pun ireh sagak, ireh topun amik ireh mukun mukun, avik ireh danag danag.. yah pun sagak, yah pun motit sape'.

bank petuboh rigit amik, dan pun eh masek, inouk kerk konak towk..inouk yah rigit bi nak peritah, amik tai alek..konak towk masa yah itouk ineh..

amik sebayang, amik dan pun amik pun sen, pun rigit, nak amik jah rigit duah rigit dan neh amik koluk duah puluk rigit nak amik, yeng sukat amik manouk lah

Dan akouk semua seritak koluk tan kik. Koluk pe akouk nat seritak india, sumak akouk yeng paham piak. Keh dan akouk- ireh pengosak yah melayu-melayu ineh koluk akouk. Menat semau la, koluk tan.

Pinek amik tai dukuk juk tai nat daleh menat inak lobuk yah koluek tak amik konak inak yah solap inak yah mareng inak yah pegau ineh yah koluek tan amik

Barang yah eh kebosau kik dan neh tasak, yan neh konak tog pon, tv atau peh ijin. Yah eh barang yah kebosau kik dan neh tasak ka, dan neh inouk inouk.

Menangen pun konep yah bawai, menangen juk mauk yah itei, juk mauk yah itouk. Juk koluk keh, juk koluk mojam, juk koluk muat memiken dalem sekulah.

Konep amik ngan ireh anag sik, dan ireh alek inouk kerk ujian..amik bosau, medey ireh yeng mojam, medey ireh yeng pun sap sap inouk yah nanouk ireh sineh..

Dan neh akouk itouk suket, erei..sigak bakit erei koluk ngan kik..seritak neh..du'kuk neh pesoput ireh ayuk ingan nah ineh, sat bauk...keh..

Dan tinen tamen amik manouk piak, amik mukuk ngeninik piak, amik alek tebarek, alek piak..yah nanouk ukun topun amik monak amik..Ineh yah keninik amik..

Tebarek kik ngan neh, sebayang tuek. Ineui yah adui ineuk yah keroja nouk nah nah, nouk kuk sitei. Dal3m adui ayuk kuk tei inwh, jiak komah ke au, yeng pun loh ayuk kuk mulik sagam laingit jah.

bengosak ulouk tai tong daleh ireh, ireh pun bawai sekulah, ireh pun pengojam, yan du'kuk ireh sukat tai tong daleh ireh kuk ireh pun pengojam, bawai sekulah

Yah nanouk kik ayuk batung kik maguk, tai ale laker dayah Tegulang, dayah Sepakouk. Ayuk batung kek maguk. Mulik jin ineh, muik laker, moseg laker. Ineh yah nanouk kik.

Dan akouk itouk, semuah adui kat adui koluk kik. Niah akouk mojam manouk eh bi-bi neh. Adui pigan, adui daven, adui lamin, adui mopa, nanouk kik dalem lamin kik ; semuah ineh koluk nanouk kik.

kirak kik, yeng pun akouk lalek kirak kik ineh, nat nat tuwerk..dan tagak, jiak..dan nonep peh, jiak bi peh ineh monak amik bengosak amik, daleh amik ponan..

Pun yah barang lobuk, sukat mipe amik dalem sekulah..dalem sekulah konak towk, pisen, bup keh, inouk yah eh..manouk amik sukat tai sekulah

Ineh tonak dalem memuket, ngejalak, memitig, tai tiwet, tai tong tanak, memolah, ayuk arog, ayuk setiding. Inek tonak ireh ukun amik ngan ireh danag-ireh danag tong ume' amik, tong daleh amik.

Pengetuai kelunan tong daleh amik barak urip yah jiak, barak urip yah kan. Menyuk anag sekulah, menyuk anag um pelobo sekulah neh bi. Ineh yah tong daleh amik.

Akeuk koluk sejarah dukuk ne pinek seritak-seritak yah sau dalem dan tong bup yah bup sejarah. Ineh koluk kik.

yah sukat mipe, barang lobuk yah sukat mipe dalem urip yah yeng pun tusah manouk, konak towk ijin mopuk, tv,pon ka,

Yeng pun yah nanouk kik, um ulouk sedirik kerk manouk ulouk muat, manouk ulouk mesigah, manouk konep ulouk mesigah, yeng meloku..yeng..kirak pogen tuerk..

Dan- dan pon ineh tasak, yeng sukat ayuk pon yeng sukat pani yeng sukat wasap ngan sik sik, bakeh bakeh, padik padik kalau- dan pon ineh tasak. Keh ineh.

Yah keriek kek yan neh konak tok berajan, berajan ireh anag tong sekulah yeng pun yah boken yah keriek kek tong Ineuk-ineuk

Pun bengosak amik sagak, amik ponan, pun amik sagak..motit sapik peh amik pun, pun bi bi neh nouk amik dalem bengosak amik, yeng pun yah yeng nouk amik..ineh peh amik mojam sagak, ineh peh mojam motit sapik

Yeng akouk mojam, konak juk petidah penguman monak batung. Dan neh amik Ponan, yan neh tuk nan neh amik muik, tuk nan neh amik menasan, amik matog eh, awu ineh amik pekosag eh pong. Ineh tuk neh kojam kik.

Pemain yah koluk kik, lagu, sagak, um joget. Ineh yah pemain koluk-

Ineh akouk yeng mojam, inouk yah adui kelunan jau yah kevilik amik. Dekuk yeng pun akouk itouk lalek mojam peroti yah konak ineh.

Pinek pengesat neh, kuk neh barang nah bi mengate, bi nale'erk mengate, yeng kebayan. Awu itei, baru ireh bayan. Dan ireh pun rigit. Ineh tue pengesat tong ireh pedageng tong daleh amik.

Langit iteuk yeng jian. Terk, amik tuai nik, toder terk amik. Joh amik toder terk. Yeng pun langit iteuk jian. Petaget sat langit iteuk, petaget nonep, petaget terk langit iteuk. Yeng langit iteuk jian.

Tariek kik alek pon , akouk meriyet, du'kuk pun pon kik , nalek tamen kik..jin sau, akouk bi juk menyuk ireh alek.. tai ireh alek, meriyet akouk..

Ramey yah koluk kik, konak dan ireh [um]karaoke, tai sagak, ireh motit sape'..ineh ramey yah koluk tan kik..yah ateg ateg koluk tan kik ireh manouk sape' rawah ireh motit sape'..ineh tuwerk koluk tan kik...

Konak akouk juk tosog akouk tai tong wayang, bareng akouk peronah tai tong..nat wayang, dan neh sitouk akouk..tong umerk kik, tong daleh kik itouk keh akouk..inouk ayuk kik mojam tosog wayang dan kik yeng peronah menat

Le'terk ireh anag tong daleh amik, tai alek tangoh, tai alek pakouk, mulik jin ineh, manouk kanen, manouk tangoh, pongah ineh kuman..pongah ineh tai mopuk, tosog tosog ,ineh le'terk amik tong daleh

Pun ireh peritah monak amik erei inouk yah penusah ngan amik, pun ireh monolong amik dalem inouk inouk yah penusah ngan amik Ponan.

Tosog yah jian tong bup sekulah, pinek eh, tapik..yeng eh lalek keningat kik..pinek, pinek yah koluk tan kik tong sekulah.

yeng akouk mojam ngaran kenyuai..dan neh ukun topun amik sau, bik mojam ireh..yeng akouk mojam ngaran kenyuai..inouk bi ngaran kenyuai yah nanouk ukun topun amik sau..

Amak yah lalek kebosau tong daleh amik, konak amak sakit buri, amak ah miket, kuvang. Ineh tue amak yah kebosau, yah koleg amik dalem daleh amik, tanak amik.

Pun yah kebosau tong ayuk pon iteuk de pun ineuk yah sebarang-barang dalem. Sik kelunan yah eh sat-sat, bi mengopon maneuk uleuk kelunan sebarang mengate.

Yeng pun piak kik ngan neh. Dan kek nebare bakeh kik yah juk, dan neh menawai akouk buak eh menawai. Dan neh mujen, akouk buak eh mujen. Pesumak, yeng pun roti neh, yeng pun adui, yeng pun keroja nanouk neh. Ayuk neh menawai.

Pongah akouk manouk penguman kik..manouk penguman, manouk tangoh, manouk kanen..pinek pinek penguman..pongah mosak, amik kuman. Pongah kuman, mukuk, monyun..

yah dalem adui, dalem yah nouk amik. konak tog akouk dan ireh menyuk akouk mobik, yah akouk lalek muat mobik. Man rasa tong akouk mobik barang yak bat bat.

pinek yah eh juk koluk koluk ayuk kik petonak tapik yeng akouk mojam barak..inouk yah eh juk ayuk kik petonak tapik koluk akouk petonak inouk yah eh pun

Pinek nan ireh tai tong lamin amik..pun yah ivan ,pun yah melayu, pongah eh konyah, pun eh kayan, pun eh tuern, pun eh kinak..ineh bi pengokat nan ireh tuai tong umerk amik ..

Pun yah keroja man nouk tong sekulah. Ireh mauk nyabung sekulah, pinek eh tapik eh buat long konep ulouk dalem neh.

Dalem urip kik iteuk, yeng pun yah kojam kik, daleh mah yah pun manouk sekulah yah sau mah. Yeng akouk mojam dalam urip kik langit piak kik iteuk. Yeng akouk mojam akouk.

Pinek adui yah nanouk kik pongah. Yah eh pun pongah nanouk kik, pinek yah inouk kek, barang barang inouk kah yah pongah nanouk kik pongah.

Ireh lobuk ineh tuboh rigit amik, ireh yah pun bank ineh. Dan sukup langit bulan ayuk amik tai alek, nalek amik eh. De yeng, ninak amik sineh tuek, yeng pun ireh puyah.

Lakau yah dalem konep kik, tai memitig, tai memuket, tai ngejalak, tai ale laker, tai pitah uvut. Ineh yah koluk kik dalem konep kik. Tai tong tanak.

Tong kojam kik, yeng eh pun..kurek liwet amik lavak nanouk piak peritah, piak lobuk ngan amik..tan amik jin pon..avik amik ninik piak jin kelunan..yeng pun..

tebarek ngan ireh bakeh, buwak amai menawai, amai tusah, amai menawai lamin, komah kotai ,mulik loh keh dak, yeng pun inouk tenawai ulouk ngan lamin

Langit sat, terk. Joh terk jin pukon lomah, nem dilau nik. Joh toder terk jin itei avik itouk. Ateg sat pong langit itouk. Nonep lah daleh itouk, langit itouk ineh. Lak Belagah langit itouk.

Yah petuboh rodu baat, yeng akouk mojam eh. Yeng amik sedirik petuboh amik dan amik baat. Avik peh lakeik amik, avik peh tinen tamen amik. Ineh petuboh amik, menat amik, dan amik baat.

ineh akouk yeng mojam, pun tosog kelunan yah lalek lalek mait dalem urip itouk, tusah lalek urip konak itouk..

Pengejian ayuk botik dalem jah bengosak, ayuk sukat ayuk ulouk pakey dalem jah masa..konak ulouk manouk malat, manouk bukui, manouk bag, manouk arok..ineh yah sukat dalem jah bengosak ayuk neh botik

Yeng pun konak jagak neh, yan neh itouk, manouk terk..manouk piti, tagak peh eh kunah amik, yeng peh eh tagak..terk peh eh kunah amik, yeng eh tomoh terk..keh, manouk terk manouk tagak eh

Dan neh akouk yeng akouk mojam motit sapik. Amai motit sa- amai motit sapik akouk pun, akouk sagak peh yeng pun dekuk kek yeng mojam sagak. Nak keh dan kek berajan ngan ukun topun kik, bik pun eh nale'erk kek jah duah sineh.

Pinek dauk lagu-lagu yah koluek keninek kik pinek yah eh jiak-jiak lagu yah koluek keninek kik Jah yah pegau-pegau avik peh yah sau-sau

Koluk kik, duah duah neh..musit jin lamin pitah tangoh, mukuk tong lamin, manouk penguman..mopa, muwik pigan, manouk kanen, manouk tangoh, ineh urip amik rodu..

Yah tebare kek ngan bakeh, ngan kelunan kek ; manouk adui jian, manouk adui toneng, manouk adui lan, manouk urip yah jian, yah mareng. Ineh yah tebare kek ngan bakeh, ngan kelunan, ngan padik kek.

Dalem daleh amik, mosah sen, sukat ireh mosah sen monak amik. Sukat peh amik keliwah barang ngan ireh, sukat amik peponak, sukat amik pepani dalem barang dalem yak inouk juk ayuk amik.

Dan akuek koluk mukuk tong lamin dey pinek piak dey pinek masem dey pinek saru keh ayuk Kik dan lalek mukuk tai lamin yeng kalouk musik lamin, koluk tong tanak yeng koluk ngan ireh kelunan pinek

Yeng akouk mojam tulan inouk ineh yah malai kinan kik. Yeng mojam barak inouk eh taber ineh.

Tosog kik tai tong wayang, dan neh tue akouk nat, yeng akouk maseg tong wayang. Nat tue, dan larui sekulah sau. Koluk akouk nat ader ader nouk ireh tong wayang. Tosog tong wayang, koluk akouk nat.

adui kelunan jau konak towk tinen tamen amik mukun langit itouk, amik sukat miwah amik, amik sukat botik langit itouk sukat padui sukat keroja amik langit itouk, du'kuk tinen tamen amik pongah mukun yeng sukat padui, yeng sukat keroja,

Pun suket amik sau, ireh ukun amik sau bi tosog pinek pinek nan nan suket amik sau yah eh koluk koluk keninik kik. Pinek, jah akouk yeng mojam barak inouk bi suket ineh.

Pinek adui ayuk kek nevalau konep. Dan kek sukat manouk tangoh, akouk manouk tangoh, akouk manouk tuvu, akouk mobet deg, akouk ngelasan tuvu kek, mobet inouk yah dalem tuvu kik. Ineh ayuk kik juk nevalau.

Owk, dan tosog radio ineh ireh tosog tosog um piak, adui, piak eh- konak tog langit terk, konak tog eh tagak. Ineh koluk keninik kik.

Yeng pun yah naneuk kek tong langit kik tenonu dukuk kek yeng sukat maneuk ineuk-ineuk, dukuk kek yeng sukat alek kueh, alek keq keh, maneuk barang ineuk yah ayuk maneuk adet dalem langit tenonu kik.

Le'terk ireh anag bi kle'terk main bon, mengase, tai kle'terk rak lamin, kle'terk tong tanak, tai main main ngan ireh sineh..tai pate le'terk ngan ireh sineh..

Eh keriyet kik, akouk sukat tuai konak tog itouk. Tuai- walau- niah peh dan neh akouk yeng sukat manouk tapik tupat lah. Ngelakat ulouk yeng sukat manouk eh. Konak peh ireh sukat manouk, inouk manouk ulouk yeng sukat manouk.

Yeng pun konak tuboh ireh ngan kelunan bat, yah eh ukun amik yah jau amik ,yah tinen amik, yah topun amik, ineh yah petuboh amik dan amik bat..avik amik itouk yah jah jin ireh yah anag jin amik..

Yah koluk juk ireh tonak akouk, tonak dalem kat semuah adui. Semuah adey amik rodu. Konak tog borat, konak tog beg. Ineh yah koluk berajan, yah koluk petonak kek, dekuk neh akouk yeng mojam.

Tebare' kik, buwak eh lalek bosau..buwak eh lalek pinek...piken neh, konep neh, sebayang..tuwerk , mani tuan monak jalan, monak[um] yah nouk uleuk

Pinak yah adui yah juk koluk kik, tapi'k yeng eh tai..yeng pun adui yah eh sukat juk nanouk kik..

Yah koluk ayuk kik, koluk ayuk sevolun. Kuk sevolun anah lobuk. Koluk ayuk pon, kuk sukat pani, sukat pekopon ngan kelunan ulouk yah juk avik peh tv. Sukat ulouk nat- sukat ulouk nat ader nouk ireh tong tv ineh.

Akuek manuek sebarang yeng akuek mojam ineuk-inuek dukuk akuek yeng perotei ineh akuek juk manuek ayuk utek ayuk piken kik sendirik akuek yeng mojam ineuk manuek kabah ngatei yeng akuek mojam ineuk eh nanouk eh sineh.

Pun suket ireh sau anah ireh anag, jah ulouk yeng mojam tuwerk..suket inouk eh ..yah eh koluk koluk tan ireh anag ineh..

Dan neh akouk itouk, adui manyam ineh, ineh yah adui baat, adui sat tong akouk. Kerana akouk mujen manouk, dekuk kik yeng mojam padui. Yan dekuk adui manyam ineh, yeng eh moley tong akouk.

Ulouk yeng sukat ayuk pon dalem keroja kerk, dalem um masjid kerk, dalem dewan kerk.. ulouk yeng sukat ayuk pon..

Posot koluk kik, monyun. Mukuk sineh jak. Dan kirak- dan jiak rasa, dan pun wat, boti'ik melakau kelak. Ineh tue adui ulouk, ale'erk wat ulouk.

Kelete'erk, maen bon, mean bola tampar, um inouk, poco. um

Konak tog seritak katun, seritak ireh lobuk lobuk yah bi belakon ineh, pinek pinek seritak yah eh jian jian tong tv koluk tan amik.

Pun dan konak tok piak melayu dan konak piak orang putik eh konak piak Ivan pun ireh berajan eh tong daleh amik ireh sigh anag amik

Mabui, payau, telawu um munin, pelanok yah tong daleh amik..

Yeng pun lalek melakau lak be'ek, lak banget. Dekuk pun akouk melakau lak banget, jah kalik sau. Yeng akouk lalek koluk tai, dekuk kik modai. Tapik ireh ukun, ireh topun, ireh languk kik sau, pun ireh tai tong banget.

Kelunan konak tog ireh lobuk yah eh jiak jiak nat. Yah eh konak tog ireh lakeik, ireh rodu yah jiak nat, ineh bi yah koluk amik. Yah eh lalek lalek koluk tan lah.

Konep amik masik, konep amik konak monak erei semangat dalem konep neh supaya neh muat supaya neh koluk maneuk adui neh ngan sebayang. Ineh tue konep amik.

Yeng pun pemain koluk nouk kik. Dan pun ireh main, akouk koluk menat. Keh akouk. Yeng pun akouk mojam main, yeng akouk yeng koluk. akouk yeng mojam manouk pemain inouk Yah juk koluk nanouk kik. Keh tue.

yeng akouk mojam inouk eh piak kok ineh, inouk roti neh, yeng akouk mojam barak eh, mojam tosog eh, du'kuk kik yeng berapa mojam asli piak ponan, yeng akouk mojam inouk eh narak kok ineh.

Eh tuai melakau kek, eh tuai peliwet kek, tuai um tosog kek, pani kek. Pun ani neh, pun iting neh, pun piak neh.